पेंसिल को भी बहुत ज्यादा काम है। हमाय रोज की जिंदगी में पेंसिल से जैसे हम कओनो चित्र बनाने हैं। ता हम पेंसिलाइ से बनावट है। ताकि उखे मिटा सके रबर के माध्यम से। पेंसिल को काम कागज पर घर्षण से निशान बनाना होत है। पेंसिल से लिखते या चित्र बनाते समय पेंसिल की जोन लीड होत। ही उखे छोटे छोटे टुकड़े कागज पर चिपक जाते हैं और निशान बना देते हैं। पेंसिल में मौजूद लीड <noise> कार्बन के रूप से चिपक जाती है। और निशान बना देती है पेंसिल में मौजूद लेड कार्बन के एक रूप ग्रेफाइट से बनी होत है। ग्रेफाइट को मिट्टी में मिलाकर लंबी और पतली पेंसिल लीड बनाई जात है। पेंसिल के ऊपर एक लकड़ी को होत है और अंदर ग्रेफाइट बालि रील सी डाली रहती है। हम उसे शार्पनर से बढ़िया छील लेते हैं। कटर से नुकीली हो जात है हम उससे लाइन खींच लेते हैं चित्र बना लेते हैं लिख लेते हैं। पेंसिल को उपयोग करे को सबसे ज्यादा फायदा होत है कि हम रबर से उखे मिटा लेते हैं।